Fulfulde, Arabunkoore, Anglenkoore, Almankoore, Bamarankoore, Sinuwankore. <laughs> Miɗe miila <hesitation> ɗii kaa, ɗii woni keewɗe waɗeede ɗii ka. Sirtu nokku amen gaa.